Oyi mina a o we daa sese, ao we yi nu a o vunu, ho darowati adaa aoyi watira be hotin..oyi wa dabun to owa dawesse.